Raha mpanamory sambon-danitra raikitra irery eny ambony eny indray moa izany dia tsy hitako loatra hoe inona no atao eny ambony eny fa dia mijerijery an'izay efa ao anatin'ilay sambon-danitra izany hoe <hesitation> inona ny zavatra mety azo atao ao. Mety hoe misy fialam-boly ve eny? Tsy fantatro. Na mety mijerijery an'ilay solosaina ao, mety misy zavatra mahaliana ihany tao. Dia izay fotsiny fa tsy tsisy zavatra azo atao ankoatran'izay moa, tsy afaka mivoaka ao ilay mpanamory.